An orogna elefanta zany anh, ampiasainy alongany izy anh raha ohatra ka hoe alaka misy raha tiana alaina zany e de igny orognananjy igny ampiasainy a ahafahany mahazo ananjy, iny orognananjy iny koa anefany anh <hesitation> ahafahany mitroka rano de mampiditra ananjy am-bavany.